யானைகள் மிகவும் பெரிய மற்றும் பூரணமான பிராணிகள். அவற்றின் கண்ணியமான சிந்தனை திறனும். உணர்வுகளையும் மதிப்பிடும் திறனும் அவற்றை தனிப்பட்ட. வகையில் அறிய வைத்துள்ளன யானைகளின் மிக. முக்கியமான பண்பு அவற்றின் நினைவாற்றல். அவை சற்றும் நேரங்களில் பிரபலமான இடங்களை நினைவில். வைத்துக் கொண்டு மிகப்பெரிய தூரம் பயணம் செய்ய முடியும். மற்றொரு முக்கிய பண்பு அவற்றின் வரவேற்பு மற்றும் சமாதான. பண்ணும் இயல்பு யானைகள் தங்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன். தீவிரமாக தொடர்பு கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் அனுகூலமாக. இருப்பது அவற்றின் சமூகச் செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.